Ta yiiko wala ni diiji ta iloi nima kpadikon fok diji ta iloi da peno pidi ninyai yaƙai? Yigo wala ɓaaji ni ma mingi nin waro mandi pidi mu wassu no nin wari nin pinɗu we shi shiɓa maingire ti pidi yuuni da atu da tu shutufon ili shinnano. Menom we shinnar. shaaɗani ti pishai da aron pishirai da shufu shinu kamar diyani dok penan ma kakko shanna diya ɓat ti pishai na waro pidim aɗono ar apaanim kuuno ara apaanim keelan ku mo mu wasso ninya mun wara pidi ta shufuru ka we ɗakkam ta tumuru we dakkam nwatu shufun shiɓa shinani. nwato shufun minani